Kua ayuru reta jaeko mopetï guira ikavigueva, iporagueva, apoo oime i color reta ikavi kavi, kua ayuru jaeko oajaete yarakua katu, opaete yamboegue jae oikatu, jare ojaa ñaneñee, jukurai mɨmbara yareko yave oajaete ipörä teta pe, jae ñanemomiarïvi ñeepe yamboe yave